اول شيء بستكشف الحياة اليومية في ذاك الوقت واتعرف على التكنولوجيا والثقافة وازور الاماكن التاريخية واشوف كيف كانت الحياة، ممكن التقي مع الناس واسمع قصصهم عن الحياة في تلك الفترة، كمان بشارك في فعاليات محلية ،واتعلم عن الموسيقى والافلام الشعبية، وبستمتع بكل لحظة بعيشها، وبحاول اترك اثر ايجابي سواء كان بالمشاركة او بالمعرفة او بالتواصل الاجتماعي معاهم.